پردی هم دکورونه، دفترونو او کوټو دښایست دپاره کاریږی په افغانستان کی خلګ په دروازه او کلکین پرده اچوی ځینی خلک د پردو سره زیات شوق لری او رنګا رنګ پردی په کور کی ځړوی دکلین پرده له جالی څخه هم جوړیږی ترڅو کوټی روڼا راسی ځینی خلک دپردو دپاره ډیر تیز رنک انتخاب وی